देखो सा हुकूम अडी बात हव के मेरा अगर कोई डॉक्टर उ अपॉइंटमेंट लव नेवचाव तो मं सब पहिले फोन कर ने कव के मं आप सा अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर बा मना कर दवा तो अवा ऑनलाइन बे अपॉइंटमेंट ला सका जस के ऑनलाइन बे मही होवा यो आपा डॉक्टर से मिल कर बे ला डक हा।